والله أفضل أكون عندي القدرة على الكلام مع الحيوانات، ليش؟ لأنه بيكون عندي فرصة أتعرف على عالمهم وأفهمهم بشكل أعمق، أتمنى أسمع قصصهم وأعرف شنو يحتاجون وكيف يفكرون، أما التحدث بكل اللغات شي حلو بس التواصل مع الحيوانات شي فريد ويعطيني تجربة جديدة وعلاقات مع الكائنات اللي حولي وبتكون تجربة رائعة.